Ayyo, Feewrie non, miɗen jatorii ɗun lewru ñaku ndu. Ɗun warta e hakkille an. Sabi balɗe mayru hiɓɓintaa capanɗe tati, fay noogay e jeenay. Sabii balɗe mayru hiɓɓataa capanɗe tati, fay noogay e jeenay. Ko heewi fu noogay e jetti. <hesitation> Nde ɗun juuti sanne fu noogay e jeenay.